हैकिंग पे जा बा कंजे पानी ओर हैकिंग पे जब कंजे फिट शूज़ होना चाहिए च जो फिट हो आशय का शूज़ लेनी चाहिए च ओर मौसम के हिसाब से कपड़ा अगर हैंगिंग में चाव तो मौसम के हिसाब से ठंडा से बचबा कंजे कपड़ा रखना चाहिए हैंगिंग करवा कंजे ओर जेपीस का डिवाइस ओर चोट वोट कंजे एक फ्रस्टेड बॉक्स बैंडेज वगैरा पट्टी दवाई ओर भी गनी सारी चीजा। चोट लगवा पे काम आवे ओर टेंट भी रेवे चिता सो टेंट। वो ली जानी चाहिए और बैटरी वगैरह टॉर्च वगैरह वो सब लेके जानी चाहिए च।